Yighde fta ghwa awude akil fta ghwa agh ɗatha anafta ghwa’a sanagure a ɗa oghe <hesitation> a, akil ghe <hesitation> cha gi’a chagh fta ghwa’a akilagh ɗatha ka dadghwa meha kaud giɗa kaud gida kauɗ gi’a kagh dghwa dga war ghar cha dadghwa kamnda gi’a mine juwa mnda da wusa ka barghwa fta dyari ka juwa nda da wusa chane nai tha chaghe kagh nglu- ngla a’akagh ale a juwagh da ngwihe azagh mvjarha sane ngagh kur jufta vvvar va ama a fghwagh vafta ɗvare ay hastam vak na gi’a ɗa gi’a mda dahul nach vjire vjarha ha’ak chkana wusa chka milnana haste ana gwa igh gwa’a kagh aka vghau kagh aka vgha kagh akavgha kagh gi’a awusu wasagh ɗarawa nai kavir ghu gugule bara ghaya wusaghee pagh raghi pgha dara wa, hu;a raghi hu’a ghuz da hiya ghuwa a hu a nis ga ɗaɗaghu sane ak jaura ghi jawa anglu nglagh tha ghuchi gule kagh ak gha kagh ak gha, tu aka da wayan sag way chagh ghai dga vav ghuwa kagh sai sag ɗam yarwana sai chagh dam yar wa ngaka man tharava za’a chagh gwataba aka man tharavau vjarha gul kandage jume nvak jau ngur haste ka’a hai nda hia ga gamil nana <hesitation> nahna gamilagh nvana saitie sainda vukste anm nguzare ka tial ndar hla kanda huar nda tigh dang vak jang sana thhi am sak nda hai ndar tighte, kamnda mana kamnda janga-kamnda janga anah kamta awiti nahkamta awainchag nah kamta lluwa adghii nah kamta dani nah kamta chvaka tu kamnda tmi ghwanga, kamnda mana ka kwartimnɗa juma juwa vuka haste kamnd mbasni ha’aknana kamnda minda dahi da mane <hesitation> dage ng adage <noise> jume mak rant ana vuk ghe ha aknana kamnɗa manvghare <hesitation> thia nkwo mndache kamnda juwa mnda juwa mni sanima na na hna wayarn sag gule mnahakamta sani dgthi chnda manda manda janga ahzee haz natikamta njuri ngawuda da waidu waiva ngawud wainiva mani mur janga, ku zuɗ kwara ɗa huta mura sji a wahai <noise> Ngawud ɗa wai wai jangnavau jang wude haze nah kamta kumnɗa ka mani kamnda mane a kamnd bi rve kamnd gi’a ahutamndaa wahaisana kfe nai nahna vuk zamnd gule ngata waya wuɗ va akia ra ka’a wude ata waya wud ka ka’a ra ka’a wude aka’at nah ne ka’at nah ne kaud gi’a chkani tu, tuw <hesitation> kamnda mwasnaya anafta fich hina ak ghamndane har znda janga sane ngana pkaba ku;o kajuwa chak dam jangva sghika kaka ju manuman tharach ka aju wus ku’a ka dviye a ju, za gwataɓka duk skina anamblaku mbla nagha ngurit a vak janga kagurjuwa chkani sanind ɗa ski mbbiaku mdvagh nagha dad na navgh kagh va bai navgha kagh vagh nah kamta a luwa dadagh tare zga bayah tare ama nai nah kamta gule amchi nga bayah tar vgha tarva tudakskina mani mani wud makrant mak jang sana dadghine ngawude <hesitation> dadghin mbaidu ghar chkavau jumanka ajuwa ka a ghamndane dadghin ki neka kwar guri kwar chagh sana che <noise> akil chkana ghigh tama. Tana azagh kwar vjarha sana ngur ni gura ghu nde ni gura ghu nde hi’il hi’a ghwa hi’il fta manthara ghe harffta fich hina sanak na manthara sana ghe tuk war vjarha az dad ghu cha naya zaɗaghuwe tu duk skina nga da wud vgha kagh guliva ngawud da kwakwara hava <hesitation> uma se ska la’a sana kwarud dadghin gule sinai wuɗ vgha kagha ding a wud vgha kagh vakna nga skina da mani man kaghe gam va ku gaman hni maa ngana da kwa kwara bzane gamne ha kwari kwar la’a va akagh mnda sanama nga wud-wud cha ba ndaft kw-kwala nana awud da kwakwara tav ghak gha chaghe ha daidai da akagh mndava nai wud gi’a sana ga yayagh nda luwa ama akil ghamnda a chamani tar gules kina gwadi tare gwadri <hesitation> dunati tar kada kwar kwa kwara man mimana <hesitation> maman ski vassa gi’a ma gi’a ma gi’a game wujarha gure nga dadagh gur manava kagur bande uma nai natina kwar ndri kwar chkane gure nga dadagh gur mamnava kagur bande uma nai natina kwar ndri kwar chkane gule znda cha ak maktar sani gule Shir na kna kwarud fta fich hina batari ba gwajga fte anahna mchi-mchi avakee hini gam nana ngam nd ɗa idu iya la’a sana cha kwar ndri kwartava tu fta fich hina kna hara kil mnɗa daftee-fla nack fiche nga skina kwarud kwakwara amanida nga gamvaha hara kil nda kna mvuk chga vjaragh mnda <hesitation> ga yayagy mnda sana kna mil ghamnda hari ay akil da ak ganah nam vjarha sana mak nda na ga mine ga mine naa-la’a nak war ndri fkwarva nya la’a nak war ndar ghatva yam a’a makanste hast kamnda kna akil vuk sta sana nda tu tun znda kwar vjarha sana yag nddar didafta ghwa’a sana zud cha vjarha kam sih makanagh vjarha kwar vjarga sihe akav gha ka gule sihi kwarika vjarha mkwar vjarha nai tharagh nagh guli ska aki ka baj wala ama zan vjarha sana ski. am wul ɗaɗghine cha-chamnɗa p’a yuwe juwamnɗ ɓale juwamnda nagh ske juwamnda nagh tha juwamnda sana znda nvjarha sana tav gur gha mil nana kumee mlumane ka hwai ghar hwai nda da luwa s ghi gur ɗa luwa gule Sghi a ghulib ɗa vɗagure juma gi’a ghai haz ga dada ka juwa gur da gi’a ghai gule chan kchanaud la’a ste ngaud waidu wai la’astava nina kwarud kwakwwala milnana ngaude idu iya la’aste hai van gaud na idu iya la’asta haiva duk skina kwar guri mawaidu wai gure aznda kwar vjarha sana kna ku wuz kfi sana gure nga gur inga da mak nda che ghulibva sivinigur <hesitation> a kwata nga gur tha au tha’a guliva sibaghi gamilnana tha’auta agtine gur da nga a vgha <hesitation> a cha kwa gi’a gha ga vjarha ftee ghwa’a nikina gnaude pghi-pgha vjarha vak na gi’a da gi’a aga ghulib va kaɗa ingasta maknɗava silmit kaɗi gur ɗghi da ghaya amana anafte <hesitation> luwa hina Nghinka vjarha chkinsani ka’a ay ra ay dafta ghulible va’a ra ndass az nah na junkiwaste ama aka ghmnda uyalwa ngthwa ka da maknd chuwud ska wus skima pzak da ai damnde sghi a ghulib sana kna juma ghaya haste kagur gi’a ghaya siɗghi shullibe ikwa gur sail sage dghi ghulibe gur sail sage dghi ghulib sana gur sail sag da gi’a make wude <hesitation> dida manski wud kna naiski da man wuɗe vak ma vak luwa hina stakna kaud vaka majuwa gur daga mine ma za gur skifta dv ach uwde ma ghdan guri te haste kuwir pka ski kna kuft ouje ngagh auva ska ku njakka njag waya ngagh auvaska an kfe sa skajvah kaka waidu wai chkanisani ɗghwiaha sabva kwar guri kwara gha dadghine zu ka la’a dad ghin kina.